La pahqanik ke nab'anam cha wehchin reh la k'uxb'al wa'ak la ke han tz'oo' niwula' re' la pooch la pooch yah suq la pooch ¿por qué? Porke la pooch por ejemplo ro'na tii ke chalanaq la la sinalizacion reh la haab' loo' nak'ux la pooch entonces han pienso chi paam la k'uxb'al wa'ak loo' la pooch pero ja'ar are' despues reh la poch wila la guisado yah suq taqee' la la k'uxb'al wa'ek loo' porke reh ruu' sa riis wula mood na ti' awaa' ruu' y yah suq nak'ux verda entonces ke han ni'an pensar ke la pooch y la guisado yah suq taqee' los kiab' taqee' lak 'uxb'al wa'ek loo' maas suq pero han ni'an disfrutar la ki'ab' k'uxb'al wa'ek loo'